Tsy hiii hitombo mihintsy moa zany ñy hoe: -Aa handray fanapahankevitsy iha zany ka tsy maintsy ho ekeny ñ'olo maro:añatiny olo maroo ao la olo o folo tsy maintsy mandà avao ñy raiky. -Sarotsarots'iha handa handray fanapahan-kevitsy tsy maintsy ho ekeny ñ'olo iaby zay; ñ'olo tsy mitovy eritseritsy, ka ñ'eretseretinao tso eretseretiny ñ'olo; ñy vetsevetsenao tsy hitovy aminy ñy vetsevetsen'olo.